युवा मान्सुनले विश्वविद्यालय झानु जरुरी छ । क्याकी भुण्यापाछा विश्वविद्यालय ग्यापाछा मान्सुनले फरक खालको बोल्या शैली सिक्दान, फरक खालले हिट्टु सिक्दान, फरक खालको व्याहार सिक्दान, विश्व परिवेशमा राजनीति कसरी चलीरैछ तै वारै ज्ञान पौनान् । भोल तै अन्सार आफुले कसरी हिट्टु हो, तैको जानकारी पौनान् । तसोइ विभिन्न खालका औरलाई फाइदा किसीमका खोजविन गर्दुसक्दान ।